أعتجد إنى أفظل أمتلك طاهى شخصى، والسبب هو أن الطعام الجيد يؤثر بشكل كبير على جودة الحياه، وأنا كمان أحب الطعام، وجود <hesitation> طاهى شخصى عيني أننى سأمت <hesitation> سأستمتع بوجبات لذيذة وصحية مع التخصيصن الموافجين لزوجى وإحتياجاتى الغذائية، مما يساعدنى على الحفاظ على نظام غذائى متوازن وكمان الطاهى يستطيع <hesitation> تجديم تنوع كبير في الأطباج من المأكولات التجليدية والأطباج الجديدة المبتكرة.